uni xiko in, uni xiko uvi, uni xiko uni, uni xiko kumi, uni xiko u´un, uni xiko iñu, uni xiko usia, uni xiko una, uni xiko íín, uni xiko usi, uni xiko usi in, uni xiko usi uvi, uni xiko usi uni, uni xiko usi kumi, uni xiko sia´un, uni xiko sia´un in, uni xiko sia´un uvi, uni xiko sia´un uni, uni xiko sia´un kumi, kumi xiko, kumi xiko in, kumi xiko uvi, kumi xiko uni, kumi xiko kumi, kumi xiko u´un, kumi xiko iñu, kumi xiko usia, kumi xiko una, kumi xiko íín, kumi xiko usi in, kumi xiko usi uvi, kumi xiko usi uni, kumi xiko usi kumi, kumi xiko u´un, kumi xiko iñu, kumi xiko usia, kumi xiko una, kumi xiko íín, kumi xiko usi, kumi xiko usi in, kumi xiko usi uvi, kumi xiko uni, kumi xiko usi kumi, kumi xiko sia´un.